Akôry aby aby eh, finaritry <hesitation> tongasoa aby amin'ity ki fetignay androany ty ky, da mazahoa plasy aby, da sotra besaky agnareo tonga maro, <noise> io gne sakafo, io gne tôky, io gne ranom-boankazo, da ka mihafaha samy mandraisa ny tamigny sisy sisy tompogny io fa da ansika agn'aby, mazoto aby eh!